﻿Obu nkaba ndi muto, nkaba nkira kwekozesa nkomurwiire kugamba ntagya ahaisomero, nikwe <hesitation> baaba ampa ebijuma ebyokumira nikwe nkwaata mbinaga habwokuba nkaba nimanya ninyebiiha kwonka nkaba ntakukunda kugya ahaisomero okukira nyenkya kara <hesitation> habwembeho erikuba eriyo nobu nikyo kikaba kindeetera kwekozakoza nkomuntu owarwiire, nekindi nkaba nkira kwekozesa nkomurwiire obundikuba nimanya nti ndiyo ninjya haisomero kandi obu hariyo kibooko nahabwekyo nakyo kikaba kindeetera kwekozesa nkomurwiire obu ndi omuka kugamba ntajya haisomero